Impiry zah mizaha réseaux sociaux? Isanandro mety akeke tsy eky e in-telopolo agny donc ein <hesitation> avy eo matetiky zah mety mandany akeke amina sy trois minutes na deux minutes magnagno igny fogna isaky ny mizaha tsy tsy mizaha ela zany e fô mizaha matetiky mandeha mandeha mizaha message mizaha message amin'ny messenger, mizaha message amin'ny whatsapp, mizaha facebook.